gegn samnemendum sínum í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu í fyrravetur ekki er refsað vegna afbrota ósakhæfra barna

að aukinn kaupmáttur skili sér í fleiri nýjum bílum og fleiri utanlandsferðum hefur byrði láglauna hópa þyngst segir sérfræðingur hjá Eflingu kaupmáttur launa hefur aukist um tuttugu og fimm prósent á síðustu fjórum árum Vigfús Jóhannesson fimmtugur karlmaður á Akureyri var í morgun dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir að nauðga stúlku ítrekað í heilt ár brotin framdi hann á meðan hann þjálfaði stúlkuna í

um hundrað

á tönnum sínum telur sig hafa sparað hátt í tvær milljónir

eftir að tilkynnt var um fjölda kynferðisbrota á sænskum tónlistarhátíðum í fyrra var ákveðið að blása til hátíðar án karlmanna hún fer fram í Gautaborg í dag og á morgun kona drukknaði í Steinsholtsá við Þórsmörk á þriðja tímanum í dag konan og eiginmaður hennar ætluðu að þvera ána en bíllinn flaut upp og rak niður ána þegar ekki tókst að komast yfir flúðu þau úr bílnum maðurinn komst á þurrt en konan staðnæmdist á grynningum og þurfti

hjónin erlendir ferðamenn voru flutt með þyrlu á Landspítalann þar sem konan var úrskurðuð látin ekki er hægt að ákæra afbrotamenn sem eru undir sakhæfisaldri sem er fimmtán ár ósakhæfum börnum er ekki refsað fyrir afbrot lögreglu er þó skylt að rannsaka mál þeirra lögreglan hafði til rannsóknar alvarlegt brot á höfuðborgarsvæðinu í fyrravetur sá er talinn hafa brotið kynferðislega á samnemendum sínum pilturinn var yngri en fimmtán ára er einnig yngri en fimmtán ára mjög sjaldgæft er að ósakhæf börn gerist sek um alvarleg ofbeldisbrot sem betur fer er það ekki algengt

ekki sakborningar og er ekki refsað fyrir brot sín lögreglu ber engu að síður að rannsaka brot ósakhæfra barna meðal annars til þess að leiða í ljós umfang þeirra

lögreglu er skylt að vinna með barnaverndarnefndum og veita þeim allar nauðsynlegar upplýsingar um mál barnanna í sumum tilvikum eru börn vistuð utan heimilis til dæmis á Stuðlum eða á fósturheimili slíkt er þó aldrei gert í refsingarskyni heldur sem meðferðarúrræði það eru til ýmsar þrátt fyrir að kaupmáttur launa sé með allra hæsta móti dregst lágtekjufólk aftur úr segir sérfræðingur hjá Eflingu Íslendingar hafa aldrei keypt fleiri bíla og farið oftar til útlanda en nú í skýrslu sem unnin

að beiðni forsætisráðuneytisins kom fram að kaupmáttur launa sé hærri nú en

árið tvö þúsund og sjö og lífskjör á Íslandi hafi aldrei verið jafn góð þannig hafi kaupmáttur launa aukist um tuttugu og fimm prósent á síðustu fjórum árum við sjáum það náttúrulega á á þessu góðæri sem verið hefur á síðustu árum að fólk er farið að leyfa sér meira það er farið að leyfa sér meira af stórum útgjaldaliðum

þannig voru brottfarir Íslendinga frá Leifsstöð fjörutíu og þrjú prósent fleiri á fyrri hluta

ársins en á sama tíma árið tvö þúsund og sjö innflutningur á bílum er meiri en hann hefur verið áður og brottfarir Íslendinga eru klárlega í sögulegu hámarki á þennan mælikvarða má eiginlega segja að meðalheimili á Íslandi hafi aldrei haft það betra en er öll sagan þar með sögð nei í sjálfu sér ekki þetta

bara meðaltal vissulega vissulega er misskipt nei hún er ekki öll sögð þegar menn tala um kaupmátt launa er það

hver launin eru miðað við verðlagið

ekkert inn í skattbyrðin þar kemur

barnabæturnar vaxtabæturnar eða húsnæðismarkaðurinn skattleysismörk hafi ekki fylgt launaþróun barnabætur rýrnað og vaxtabætur sömuleiðis sem bitni allt á þeim lægri launuðu þá hafi hækkanir á húsnæðismarkaði hlutfallslega bitnað mest á

stjórnvaldsaðgerðir sem hafa eyðilagt árangur af síðustu kjarasamningum sem þarf að snúa við þetta er rótin

óánægju sem er bæði innan verkalýðshreyfingarinnar og víðar Vigfús Jóhannesson fyrrverandi

morgun dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir að nauðga

hann þjálfaði héraðsdómur Norðurlands eystra segir brot mannsins margítrekuð og alvarleg

sagðist hafa staðið í þeirri trú að hann og stúlkan væru í ástarsambandi maðurinn var ákærður í vor fyrir að hafa nauðgað

stúlku sem æfði hjá honum fyrir dómi neitaði maðurinn sök en viðurkenndi að hafa stundað kynmök með stúlkunni með hennar samþykki þroskaskerðingu og hefur þurft á mikilli aðstoð að halda alla tíð hún kærði þjálfara sinn fyrir kynferðisbrot tvö þúsund og sextán og var ákæra gefin út á hendur honum fyrr á þessu ári hann var ákærður fyrir að hafa misnotað stúlkuna kynferðislega margsinnis í heilt ár frá tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund og fimmtán

og unnið á sambýli fyrir þroskaskert fólk hann hætti að þjálfa þegar hann var kærður fyrir nauðgun Vigfús hlaut fjögurra ára fangelsisdóm í Héraðsdómi Norðurlands eystra í morgun hann þarf að greiða stúlkunni skaðabætur upp á tvær milljónir og greiða allan sakarkostnað um þrjár og hálfa milljón auki mjög fylgi sitt frá síðustu kosningum tvö þúsund og fjórtán hvorki fylking hægri né vinstriflokka virðist eiga möguleika á meirihluta á þingi Bogi Ágústsson og Karl Sigtryggsson eru í Stokkhólmi stjórnmálaskýrendur segja þá ala á ótta við innflytjendur og

fólks sem finnst það hafa orðið undir í samfélaginu líkt og margir aðrir

flokkar í Evrópu og víðar s d fengu tæp fjórtán prósent í kosningunum fyrir fjórum árum og urðu þrjiði stærsti flokkur á þingi nú benda kannanir til verulegrar

leiðtogi s d kynnti stefnuskrána í vikunni mikil áhersla er lögð á að stöðva fólksflutninga til Svíþjóðar

vilja talsverðar breytingar á skattkerfinu og meðal annars greiða niður bensín

flokkurinn vill einnig auka útgjöld til velferðarmála

fjármálaráðherra ekki á

borgari telur sig hafa sparað um tvær milljónir með því að sækja tannlæknaþjónustu til Búdapest og að nýr rammasamningur hefði litlu breytt um hundrað Íslendingar sækja tannlæknaþjónustu á einu og sömu ekki eru til tölur yfir alla þá Íslendinga sem farið hafa til tannlækna í Evrópulöndum Egill Bjarnason stóð frammi fyrir dýrum viðgerðum við skoðuðu margar

greinilega upp úr umrædd stofa hefur fengið alþjóðlegar viðurkenningar hún er eins og fleiri með íslenska vefsíðu og jafnvel íslenska tengiliði sem taka á móti fólki þegar út er komið til okkar eru að koma um og yfir hundrað manns auk þess að hafa farið í sumarfrí telur Egill að hann hafi sparað minnst tvær milljónir með þessu í fréttum RÚV í gær sagðist formaður Tannlæknafélags Íslands telja að landslagið

breyttist fyrir eldri borgara og öryrkja með tilkomu nýs rammasamnings þótt greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga hafi aukist sextíu þúsund króna þak á ári vegna krónugerðar og tannplanta sem er meðal aðgerða í stórum tannviðgerðum þegar kominn í gagnið sem lýsti yfir aðskilnaði frá Úkraínu árið tvö þúsund og fjórtán úkraínsk stjórnvöld og bandamenn þeirra í Evrópu saka Rússa um að styðja baráttu aðskilnaðarsinna gegn en því neita Rússar alfarið meira en tíu þúsund hafa fallið í átökum aðskilnaðarsinna við

hófust í apríl tvö þúsund og fjórtán í kjölfar innlimunar Rússa á Krímskaga innan við tvær vikur eru í að Alþingi komi saman línur eru teknar að skýrast um áherslumál ríkisstjórnarinnar

á komandi þingi Alþingi kemur saman ellefta september fréttastofan kannaði hjá ráðuneytunum hverjar yrðu helstu áherslur ráðherra ríkisstjórnarinnar á komandi þingi listinn er ekki tæmandi en helstu áherslur eru þessar sjávarútvegsráðherra leggur fram frumvarp til nýrra laga um veiðigjöld og frumvarp til breytinga á ýmsum lögum um fiskeldi dómsmálaráðherra stefnir að breytingum á þinglýsingalögum þannig að unnt verði að þinglýsa rafrænt sem og breytingum á ýmsum lögum í kjölfar þess að heimild til að veita uppreist æru var felld niður samgönguáætlun er meðal helstu mála samgöngu og sveitarstjórnarráðherra en einnig fjarskiptaáætlun lög um net og uppýsingaöryggi og ný umferðarlög meðal helstu mála umhverfisráðherra eru lög um gróður og jarðvegsvernd lög um skóga og skógrækt lög um nýja stofnun fyrir verndarsvæði efling náttúruverndar og friðlýstra svæða sem og breytingar á lögum um náttúruvernd og

loftslagsmál eðli málsins samkvæmt eru fjárlög meðal helstu mála fjármálaráðherra og fjáraukalög einnig lög um þjóðarsjóð breytingar á skattalögum og lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki utanríkisráðherra leggur áherslu á eflingu utanríkisviðskipta og aukna hagsmunagæslu á e e s svæðinu formennsku Íslands í og stefnu Íslands í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna þar sem Ísland tók nýverið sæti starfsendurhæfing er mál sem velferðarráðherra leggur áherslu á sem og málefni barna og barnaverndar þingið mun einnig fjalla um skiptingu ráðuneytisins í tvö ráðuneyti á komandi þingi vinna við heilbrigðisstefnu verður lögð fram af heilbrigðisráðherra eftir áramót einnig verður lögð áhersla á endurskoðun

lyfjalaga og unnið að því að minnka greiðsluþátttöku sjúklinga

fyrir alla nema karla fer fram í Gautaborg í Svíþjóð í dag og á morgun listakona sem kemur fram á hátíðinni segir að ekki sé verið að mismuna karlmönnum þeir taki nóg pláss í samfélaginu nú þegar hátíðin heitir statement festival sænski

fékk hugmyndina að þessari útfærslu á útihátíð eftir að tilkynnt var um fjölmörg kynferðisbrot á hinum ýmsu tónlistarhátíðum í landinu í fyrra tilkynnt var um fjórar nauðganir og tuttugu og þrjú önnur kynferðisbrot á tónlistarhátíðinni í fyrra sem varð til þess að hátíðin var slegin af í ár

karlar fá hvorki að sækja hátíðina né skemmta á henni nokkrir vinna þó sem tæknimenn umboðsmenn

eru í starfsliði listakvennanna sem fram koma á hátíðinni þeir mega sinna sínum störfum en verða þess á milli að halda sig á afgirtu svæði baksviðs

bein útsending verður hér í sjónvarpinu

okkar þar sem þau Guðni Tómasson og Halla Oddný Magnúsdóttir bjóða til íslenskrar tónlistarveislu Guðrún Sóley Gestsdóttir er í Hörpu hvað er allt að smella fjörutíu ár eru frá því að hús sem ætlað var sem biðstöð fyrir farþega strætós var opnað á Hlemmi í áratugi var húsið kærkomin hvíld frá veðri og vindum meðan beðið var eftir næsta vagni nafnið Hlemmur vísar til

og á Hlemmi var eitt sinn til að brynna hestum þá var þar

um tíma Reykjavíkur sem Megas hefur meðal annars sungið um húsið var teiknað á teiknistofu Gunnars Hanssonar og var opið frá morgni og fram á kvöld alla daga vikunnar þar var hægt að sækja ýmsa þjónustu pylsur sælgæti og komast á salerni um tíma snemma á níunda áratug síðustu aldar varð Hlemmur nokkurs konar afdrep útigangsfólks og ungra

tvö þúsund og sautján var Hlemmi breytt í

þá hætti húsið að þjóna sem biðstöð fyrir viðskiptavini strætós fjörutíu ára afmælisins var minnst í dag þá var meðal annars hægt að ferðast um í gömlum grænum strætisvagni sem ekið var af vagnstjóra sem klæddist gömlum árlegt heimsmeistaramót í því að halda

á lofti fór fram í Prag í Tékklandi á dögunum þátttakendur voru fótafimir með afbrigðum enda flestir

listina að halda bolta á lofti einu reglurnar eru

að boltinn má ekki snerta jörðina og bannað er að nota hendurnar í að halda boltanum á hreyfingu þótt keppnin væri æsispennandi að þessu sinni var það heimsmethafinn frá í fyrra sem náði á

lokasprettinum að verja titilinn sá er tuttugu og eins árs Norðmaður sem þótti skara fram úr meðal á þriðja hundrað keppenda Íslendingar voru orðnir óþreyjufullir eftir nýjum kartöflum segir bóndi í Eyjafirði sem keppist nú við að taka þær upp

er misjöfn milli landshluta í ár enda var sólardögum vægast sagt misskipt þessa dagana eru ábúendur á Áshóli í Eyjafirði flesta daga í

fengið ljómandi gott sumar og hvað eruð þið að framleiða mikið hér að meðaltali við erum þrjú hundruð tonn á

eftir því hvernig

aðeins meira þar eru ræktuð þrjú algengustu afbrigðin kartöflur gullauga og rauðar kartöflur komu þær fyrstu í fyrra fallinu í ár en Suðurlandið kemur ekki jafn vel undan sumri vinsældir íslensku kartöflurnar hafa verið breytilegar en nú finna kartöflubændur fyrir eftirspurn hún er allavega vinsæl í dag hefur alveg átt undir högg að sækja mér finnst hún

vinsæl í dag og fólk var alveg orðið óþreyjufullt eftir nýjum íslenskum

kartöflum og tók þeim fagnandi þegar þær komu fyrsta næturfrostið skall á í Eyjafirði í vikunni en Anna hefur ekki áhyggjur af því og reiknar með að klára að taka upp í lok september þetta eru bara langir dagar og tekið upp svona eiginlega alla daga ef að viðrar en það er svo gott með að tækin hafa aðeins komið öflugri inn við erum með stærri og nýlega kartöfluvél og það þarf færri á hana

eru dæturnar þrjár svo erum við hjónin í þessu og þetta gengur bara ágætlega og það er ekki orðum ofaukið að tækin komi öflug inn því á rúmum tíu mínútum er

já við erum komin með sjö hundruð kíló af gullauga í poka og það fer bara beint í búðir á morgun

á morgun er útlit fyrir

og vestanverðu landinu en bjartviðri og heldur hægari átt norðaustan til hiti átta til fimmtán stig hlýjast í innsveitum norðaustanlands Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur

jafntefli þýðir að lögreglan hafði til rannsóknar kynferðisbrot samnemendum sínum í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu í fyrravetur ekki er refsað vegna afbrota ósakhæfra barna

að aukinn kaupmáttur skili sér í fleiri nýjum bílum og fleiri utanlandsferðum hefur byrði láglauna hópa þyngst segir sérfræðingur hjá Eflingu kaupmáttur launa hefur aukist um tuttugu og fimm prósent á síðustu fjórum árum Vigfús Jóhannesson fimmtugur karlmaður á Akureyri var í morgun dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir að nauðga þroskaskertri stúlku ítrekað í heilt ár brotin framdi hann á meðan hann þjálfaði stúlkuna í

um hundrað Íslendingar sækja þjónustu á sömu tannlæknastofuna í Ungverjalandi í hverjum mánuði eldri borgari sem fékk

á tönnum sínum telur sig hafa sparað um tvær milljónir eftir að tilkynnt var um fjölda kynferðisbrota á sænskum tónlistarhátíðum í fyrra var ákveðið að blása til hátíðar án karlmanna hún fer fram í Gautaborg í dag og á morgun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

þetta gott að sinni vonum að þið hafið það sem best um helgina veriði sæl